بہٕ چُھس کم از کم. ٲٹھ۔ نایِن گھنٹہٕ شۄنٛگان۔ زِیٛادٕ تر بالغن چھِ پرٛٮ۪تھ رٲژ 7 یا اَمہِ کھۄتہٕ زِیٛادٕ گھنٹہٕ شۄنٛگ باقٲعدٕ وقتس پٮ۪ٹھ اصل معیارٕچ نیٚندٕر حٲصِل کرٕنۍ تہِ چھِ ضروٗری تاکہِ ییٚلہِ تُہۍ وۄتھان چھِو تیٚلہِ چھِو تۄہہِ آرام محسوٗس کران۔